أول شي، تأكد إنك جالس في مكان آمن، وارفع السيارة <hesitation> أو الدراجة بإستخدام الرافعه. شيل البراغي بإستخدام العدة الخاصة. بعدين إستبدل الإطار الجديد وثبته بنفس الطريجة، عشان تتأكد إنها محكوم.